ممكن إن إحنا نحجج السلام العالمي، وإن كان ممكن نحنا نسويها، لازم نجمع رؤساء الدول وجميع أنحاء العالم ونشوف إيش متطلباتهم وإيش شروطهم، ولازم نسوي اتفاجيات و كده يعني.